Kuaro ol ruk kum vua svil kmemik. kum vua svil kmemkik he. kuma svil kmen o rek a rek kuma svil mang ko nam ngai gia mgai. Ngiak mat kia pei ngir kaem nama mgain. ptar kim kaem nama mgai ngiaka khipum kaem nama mgai tok he kum ngai gia svil kmem. Kuma svil kmem kaekiem te, ngiak kael a kol a ngaining he el kar ptira kim kaem nam ngai gia mgai he. Nang kuma svil kmem kar a vep kuma svill kmem kar a vep to a siksik va a ngaeker ko nam ngai gia lok nam ngai gia hut va nam ngai gia svil kmem va kle ko ma loot koma kavang a nvep nkero ngaiker kero sik ngor ktuaro vep ruk mo merek ngam ngai gia mgae, o siksik. ongiaker o slang o mengat, o mnambpr tokhe kuma svil kmem o ol ruk endruk ngama ya o vep nang Kkualo mangi katngima svil o ol ruk arhe kmem o vep ngora mrot kia sospen mrot kia pui kaemik ngamngai gia mgai va khut he ngir kaemik ngir gia svil kemik. kaimik. emik ge ol ruk kuna ngai komo lutek kan ngora momgal ani nmhe to ngora ktua kavaing ani vep to kum ktua svil mang ngur ktua kavang o ngora momgal ani mhe to ngoara kavang o rek-ko o ol ruk ngam kain a serpak ngang ngor va ngoma vi kmar. Va kle ngom kaelel ol ormar kam lol o krek kat mang oni vnek ruk kun pgegom mor ei. Tokhe kum ngai gia svil kmem o vep kar o rek ptit kim mar he kaemik <yawns> kaeviem a ngainker kim mar ngar ngai mgai hak ngir gia vi va kvi hak kmonit ei kuma svil kmem o ol ruk O ol ruk akuruk kum lo vua svil mang ngar e. A kanknau kat kum lo vua svil mang. a tapiok kat kum lo vua svil mang nang o vep ruk a ngaike a siksik va slang kum vua svil mang ngar ko ngam ngai gia mgai he ku ma svil kmemik ngir lokta pilim te ya vang o. O ol ruk ngair kaemik ngat her gi ngai kun mnam yin her gi serpgam yin gi vle. Tokhe kuma vle kuma vle kuma papat te ngura ngai ka ptum ani lot to kam herom kam kap o tgulok va o vep ruk endri ngur ktua kap ge va o rek ngur ktua kap ge, rek ruk endruk mor kmemik. mor kmelellol ormar va evieto na koul ngruaka klang ngar va kturang o lapnek kam en o ol ruk ngang ngar ko o oi ol ruk endruk ngor ktuaro tgoluk ruk tiok ko nguaro lapnek ngate pis ngata lolol mor kam ngai kpis enang tete tokhe ngror kmorim o tgoluk ruk endruk e. Ngor ktuaro ol ruk ngoldeip tkut kueng o tgoluk ruk endruk mor kam ktua kap va kaememik va klua nho mang arhe. Ko o tgoluk ruk endruk ngoldeip atgiang ka serpak kuo mang ngor tgus ta kueng o tgoluk tgus tokhe ngor klua serpak kam kap o tgoluk ruk ka kpom ser pgam mar kavanam morko kngai kan ngor les ngak kitua serppgam o tgoluk ruk kam kap. Kap he ktua kpom serpgam marko enanngtoko ngaik ngai kliei klulues ngles ngak kyua serpak orom o tgoluk ruk kam. ktua kap kam emik he kserpak tok he kummia svil mango vep ruk endruk kam kap va kum vua svil mang a rek tokne kuma havaing klo lie te mia or kmorim o vep ri kam kam va a rek a rek em a tomen to to ther mi yahak ngivle ngir la mnor te ngat her kol a mohi mang yin te yi kap o rek he ngir bgia vle senkrip te ngar gia koul ka ptang yin he reng yin te got koul kam ol kaen kim o rek mo kim yin". hai endri ngata mnor nngia va Ngata koulte kim dok kam enkim o rek kaekkiem enangete arhe. Ko o mia ruk ngara pupunpa koul he kpis ka patang yin ngara kaem o rek to ngara havei te hai endri ngata kap o rek va ngatlio is kom nhavaing yin orom o ni papat o ngoung ruke ngara vle o papat ruk kmem o rek ngak kpis ngat her koul he. Ngar koul kam ol kaenkim o rek va khavaing yin te ngota svil kmem o rek o vep enang. o siksik. ngauker. omengata o mnambar o vep ruk endruk. Ngruaro lapnek ngaro kut tgoluk ruk ngat kut lol kut tiok kam ngai kut kais tete ngot kuta sir serpak ktua kaellha kap kta ngai kat kam kta turang ngor er tokhe kumm mia svil mang o vep ruk endruk va kum mia svill mang o rek o reka ri o sisikamblo o hivotek o rek ngaro mamten nangko a rek nam her gia vle. Tokhe kum ngai gia svill mang kuaro d ruk aehe kmemik. Kuma kapangan dok kmemem o. ol ruk ngom gi kaemuk ngir la ngan ngaro mgai Nangko ngiaka mrot kar o relot o okotmir ngara mgai ngiak kptir kim mar serpgam mar ngiaka mommnong kia pui ngam a mou he kaemik o ngiak kael a kre mang ngar kaemik ngam her gi mgai gi vle he. O ol. o d ruk ngolde tkut kuemg ngar he ennik endruk kua havai mang nagr ngoldeip tkngai lo kueng a tomhel tana he enang o ol ruk he mor kam to kaemik e. O ol ruk ta kuena ngar. O ol tgus tokhe ngruak sir serpak kam kap o ol ruk endruk ko mor kmemki serpgain nguoro pgor. nguoro vur kul va kam hermar kam lout kserpak. Nguar kam enang endri ngama kaemem o ol ri endri ngam gia yuyu ngam ngai la seserpark ngam gia yuyu kvavle ngamlo kourur ko ngam lo kaem ol ruk. ngama laa serpake e. Tokhe ngoraka Kap o ol ruk ngoma svill mang ngar. Ngruak ktua kap serpak kam kap kaemik mar kam serpagam mor e. Nang o ol ruk mkor o kaer. ngrua or kam vu kael o papat mang ngare ko ngama klang ngor mo yor va ngama kaeharom mor kam lo kouruk va ngam kaeharom mor ngoma. ngom lo vua vua seserpak kmar va ngama kaeharmar mor kam lua lol o papat ivar ko gir vle pum a kmeme em. Gir gia vle pum a mgai kmem o papat ruk tyar nngia nang o ol ruk endri ngoldei tkueng ngar endruk ngir kaemuk kserpak va kle ngira lol o papat ko ngoldep tkut kueng ngar. Tokhe kuma svillmang o ol ruk enang tok. Ngoldeip tkut kueng ngar ngang nor mommie nang kuaare ol ruk kun kyua svill mang ngar endruk he.